Kua nigeria mopëtï tëtä guaju africano <hesitation> oimeko aipo, mbatI aesa jare oime oyeesa tave, mopëti reportaje rupi yaesa jeta kirai <hesitation> mbaeyekou oeya supe <hesitation> iyïpïreta jaereta jekuaeño jokuarupi oyeesa jare omboetevi jaereta <hesitation> iyïpïreta jeko, jaema jaereta jekuaeño jokuare, jokua ndie oesauka, jare taesa yave jukrai jaereta.